A mimmi mi praghi meda a fai is cugurgionese, di fazzu cugurgionese de arrescottu cun cu isparau, o che de chi no cu adega. <hesitation> Ou friscusu di pongio e poi fazzu i malloreddoso. Malloreddo de chilliru e dus cundu cun sa bagna. Sa bagna è fatta de pezze e zribone.